La glasy zen̈y amy nakà midika n̈itsy. Raha jiàby ôhatra karàha manga- <hesitation> karàha andra glasy bôka ivelany an̈y kô fa andra la glasy man̈itsy andra. Kô fa an̈ao may be in̈y mila mivanga la glasy ataon̈ao an̈aty ran̈o karàha zen̈y. Fangalan̈a n̈itsin̈itsy zen̈y la glasy.